Tarahihuline iterine sareikunse holiterine rei waina, wama tepesiolosa anesi suma tai horine resa emasi holiterine indinanae ini ai tetee la asie, osi osie siri rae umutu siotalama osi lao hulane na rei hulatelu isa heta hetalan isa sitinue siwaye isa hane helu bisa yemutu bisa atue namue malatu manase molama amaramen molesi siarana bisa atue yatue yo lesi loine seremutu seresa bisa meletan, seremutu sa mulaitan, matanaholi terinde anesa yamasi namatane, kalumamatane si osi osi ye itunaya niyelese sisirinasa yanesa nanan yehu ya yane, yehu ya mitale maarere maute Remesa i ane paleng pa'ason e masi apalagi kalu mutuli niele si santang yae ya ya pia se kewa u sinti sa si waiele huesa i ane mate mo pareni i an a sona i an kasibi mamalaiya ehu eru sa pa'ason. pa'ateni holi terine resa akun isa mane elela, akun isa mesa i osie bisa awari tahuli loholi terine sae e la'i, mo tau oli tetine kalu i osi osie i ha'ae hisie matani waiye olama i tunu olama awari i hitie matani rirae lae mutu tae yatumaya raune tei polama matao loise si ema holiate se olama tala asi se lau liwate sa biar urane lae leta reta mina na oli oli i waiye tai an menio mesa holi terine mo kalu holi a hatu oli a hatu resa kalu nerikine sa pu'u sae heana i molamai niae molama ahatua rewiya i nana i uhuru tai lasiru tai nusaru bersih i sua lailoya mane tae ama mahina si osi osieru si ha'a rehataia re atuhua re tuhuia si osi osie ro na si iyaeru si tunuru naloi an yore hatae si iyaeru ta'e si haha aru si riraeru, si riraeru lou mutu tae si laihieru molama lanea tolo osi liwate matane si una oli olie naloi an matane holi atu sa i ane sa i rasae male iyae nanan pa'ason matae olie hature i kalu i niae heana sa <hesitation> hatu lu isa sae ruhusa lau rua tiae lu ata matane holi atu sae i lasie sa parang parang mane. yane tarai kasibi lain le'e tarie kasibi lain resa kasibi iyeu i nana molama wesie lawa ta'e si waloi si sa'uluru ta'e si iyaeru si rabusiru olama awari lau rumale tau si husieru ta'e sie turu olama ne awari se parue sa si lai eru lau repia turua telu mane bisa oruru. bisa si iyaeru bisa i an oru matane ne Ne holine yane sae reisa i niae heana i mosae heana. matane holine re isa kalu halate rikine matane i bisae pura bisae aku mo kalu lewati i niae mosae ta'm loe aku ta'm matane huline se are hulane holine sae nia yare renalei i sisa u pura pa'ason i sisa ruru ura tamle'i isi kalu teteru lae mane rutam ruma moeru le'e